Fici lu pinnularu pi cinc'anni: Trapani-Palermu e Palermu-Trapani, jornu dopu jornu. Studiai a Palermu pi divintari meccanicu dentista e fici tant'anni stu jiri e vèniri. Poi a la fini canciai misteri. Ricordu chi nta lu viaggiu nun sintia nè musica e mancu ascutava audiulibra, chi tannu veramenti mancu esistianu. Iu durmia e ricuperva un pocu di sonnu persu.